<noise> ah, maa matapaku to taratara nom naa to rakerake rakaha nom naa, naa na rakerake nom. <noise> O matapaku vai, matapaku vai tea va haihai, goe tea sue a meha si aba. Bean tara bea meha aba paku batana bona meha taba, no hee vakokonai eove repa hara voen ei eara na haihai bata rae tea paku a taba. Matapaku va tea vasisio to pa sue vaevuru naa teo meho hivi topa noma vuru matapaku va tea tei komana, tea upehe komana kiu tean tea goe tea - vakom hovo tea tabae to paku bata ria meha tavaan ean pa butara sue tekiteki eve. Naa na rake nom o kaku vai. Mamihu vuri, bean tara tabae tapaku batana. Ean toro he bata koa nom amaa vakokona vai amaa mataa. Kahi bean amaa vakokona vai amaa hata goe tea hee, sue koa kiriori bona tabae a hata to ante nana tea tavus bean paku voen ei. Eove a matapaku bona to rakerake nom naa tore tapaku, mene tabae amaa matapaku mataa bona to kahi paku nana a popo teara pa tei va mataa mibone eara komana tea vaan. Ae maa meha tavaan <noise> beori noma eori pa tara araara to tei raara a taba - momohu to kahi tara riorieori pa kona voen ei eara na tei vamararae rara, ah <hesitation> kahi tarau to tei vavaha vo raara to <hesitation> kikira vavaha minoman a meha aba, eori pa kona rakaha." Ah a tavaan va vaan vai a tavaan o mataa." Ei kou mea maa matapaku maa mataa to rakerake nom naa, eara toro tei vamata va hahai goe tea kaveru a meha si aba. Suku voen ei a kavara raara kavu kipana rara tea rake a tabae tea paku va mataa vatei vamataa popo nomana iei, me goe tea nao teki a meha si aba. Eve amaa matapaku amaa mataa toro tei to rake rakaha, to taratara nom na toro tei to rakaha to hiki nana eve he toro tei rakaha batana tea maa vaan teara. Eve bau koa, a tabae me? Eve a mata paku bona. Mamihu taem, mamihu vuri eara toro tei vamata batara suku bono matapaku mataa bona koa to sue nom nai be hiki, eara pa vasue batara, tei teara sa ante haana tea mataa. Amatapaku bona maa - bebera - taba rakaha toro tei batana komana tea totoo tea - teara pepeha. Bean rake tea paku a taba ean toro vakokona - momohu bata nom suku bona bean paku a taba nomana iei. Kahi tei mobona sue subunubu tea popo teara. Matapaku - toro tei batana matapaku mataa va tea va haiha, vatagi. Vatagi me a taba mata rakaha. Tagi bata rinom o si meho mene tabae a tabae to hee tavus ninoman to kahi gono vahaa nomaan. Bean tagi nom a meha, eve repa tagi pete vaha vuan, vatagi, vahaihai, bean haihaina meha eve pa haihai vahaa vuan. Bean tabae pete. Bean vasisio a taba tea meha eve pa vasisio vahaa pete vuan. Bean paku vosau me. Bara bean sa <hesitation> are verete vaha eve voen ei, bean sa vasisio haa nia aba sa ante vahaa haana tea vasisio vuan, bean sa tagi haa nieve, eve sa pa ante vaha tea tagi vuan. Mea taba beera rakaha, voen ei a taba to vatare tavus ninoman, eve vahaa koa to kahi gono noman. A tabae to neba ninoman, eve to kahi - gono vaha vuan. Bean vakoara vahata nia aba eve kahi vakavara vahata pete vaha vuan. Mea taba beera rakaha toro tei batana teo vakoko na tean a tabae to kahi <hesitation> toro vatare nian, vatare vatavusu nian vo tea ma meha taavan ore tara bari. Suku voen a taba bona koa to vatare tavus ninoman, eve vaha koa to kahi nomau ore pa, eve toa to koa vanaovaha vomaari tean. Bean pa vatare nive a mataa eori pa vatare ni eori pa hee vaha vuan bona mata. Bean paa vatara nive bona hata, eve hee vaha vuan bona taba hata. Mea totoo na paku vonaen ei. Bean neba nia tabae eve koa to kahi gono vahau an. Ean sa ante haa nom tea nia taba vai ean pa gono vaha meha taba tea maa matapaku maa mataa to rake raara, toro tavus vaan, a popo teara repa mataa. To pa sue vaevuru vo naa, ae to kahi sue bana vonom naa, o matatopo va tea vasisio. Va haihai o matapaku vai to man'manin rakaha nom na toro tei, vatagi goe tea vakoara va hata ria maa meha aba, goe tea kaveru <noise> goe tea vapio pinopino tea vuri va tea goroho, goe tea vapio pinopino tea vuri va tea goroho, men' tabae ean na toku nom a meha si aba kamisi nana ge sa kamisi haana. Ean na toku nom to popo vavaha vo ria maa meha aba tea maa pepeha inu teori. Ae a tabae me, eove. Maa meha ma bero. Maa meha taem amaa rut'ruta taba rakaha to taratara oha bata koa ni raraa eara na toku voraen amaa ruta taba bari <noise> beori vatataonun ore pa vatavus rakaha bona taba beera, tea popo teara. Eovei, o matapaku bona erau amaa mata paku bona bau koa sa maa bero matapaku haana, sa maa. Taba beera haana to man'manin eve he kou tenaa komana naa na manin rakaha nom o kakuu matapaku vai. Eove koa. <noise>